Ɓurani kam ko waasde nande e dow waasde yiyde. Ngati so mi nattii nande tawi mbeɗa yiya, mbeɗa waawi winndude woɓɓe paama. Woɓɓe kadi so binndi kadi, mbeɗa waawi faamde. Kono noon so mi natti yiyde, ɗum firti ko aduna o fof niɓɓiɗan, uddo. Nguurdam hanti wonata ko e niɓɓere. Ɗum noon ko waawde yiyde ɓurani kam e dow waawde nande.